Raha ny fomba <hesitation> fanamboarako tsindrin-tsakafo ndraika a <hesitation> mba tsy hampiova ny tsirony fa <hesitation> mitazona <hesitation> mitana ny tsirony fizay a dia m <hesitation> managno aho salade de fruit a <hesitation> ohatra hoe mangalaka akondro aho a, dia pasiteky, dia a <hesitation> mananasy, dia <hesitation> voatango. Dia io no <hesitation> afangaroko a sa- rasarasaiko a dia afangaroko a dia asiako siramamy bitaka izay mampamamimamy anazy fa tsy atao mamy be loatra koa dia avelako amin'igny. Dia izay ny tsindrin-tsakafo tiako izay tsy hampiova ny tsirony.